Laha hanao mofo antragno, ohatsy, hanao mofo akondro atsika izany henany zao. Alay gny akondro da voasa. Da aloan'izay anefa maka lafariny; da lafa maka lafariny da asia rano da kapoy hôkin'ny mikapoky atody iregny. Lafa maritsy soa amin'izay igny lafariny igny, misy siramamy aby da misy ny karbonetra, maha mofo ny mofo; da arotsaky ao i akondro vita vôfy igny; i ma ma-masaky igny izany fa tsy akondro manta; da arotsaky anay lafariny ao. Vita zay da fa may ny menaky eo fa mendy soa gny menaky e! Da arotsaky anaty menaky <hesitation> may ao gny mofo akondro. Da atao ao anatin'ny roa minitra. Vita izay da esory tao ny voan'ny raiky. Da arotsaky kiraikiraiky hôkizay anaty menaky may ao da <noise> vita ny mofo akondro. <noise>